Epa eta enyi e̱ro̱ eri arrapa arrata, arren, egu, eguatsonyi eguatsepa, eguatseta eguatsenyi eguatsero̱ eguatseri eguatsarapa, eguatsorata eguatsaren, ishie̱, ishie atsonyi ishieatsepa ishieatseta, ishieatsenyi ishieatsero̱ ishieatseri ishieatsara pa, ishieatsarata ishieatsaren mzepa mzeguatsonyi mzeguatsepa mzeguatseta mzeguatsenyi mzeguatsero mzeguatseri mzeguatsarapa <hesitation> mzeguatsaren <hesitation> ishieatsepa ishieatsonyi mzeepa mzeguatseta mzeguatsenyi mzeguatsero̱ mzeguatseri mzeguatsaren. Ishieatseguatsonyi ishie̱atsegu atsenyi ishieatseguatsero ishieatseguatseri <hesitation> ishieatseguatseguatsarata mzeepa.